मछली के अलावा पानी के अंदर कई जानवर रह सकेला। जैसे कि मगरमच्छ, सांप, मेढक, एक प्रकार का बत्तख, इत्यादि ऐसे कई जानवर हवा जौन पानी के अंदर रह सकेला और कुदरत से उनके पानी के अंदर रहे का ताकत मिलल हवे जी से ऊ वहाँ जीवित रह सकेला।